Sta famigghia d’aceddi, dunca, putìa sulu circari di ritruvari lu sbardu, e sperari ca lu sbardu si fussi fermatu nta qualchi banna vicinu, o ca chisti stàssiru puru circannu di truvàrili. Doppu aviri ripusatu n’anticchia, dicìsiru di circari lu sbardu picca a picca, mittènnusi d’accordu di nun risicari di pèrdirisi o di finiri nta qualchi mala parti. Accussì, puru si nun avìssiru statu capaci d’attruvàrilu, putìanu stari tranquilli.